Ny kiraro izañy da misy faladia da misy koa solofaladia na sosy faladia atao ivazaha hoe fô semely d bakeo tampony; da mety hisy tady kely koa arakaraky pôzipôziñy.